عندي جزم كتيرة وعندي طواقي كتيرة ممكن يكون المتوسط انه عندي عشر جزم ومثلا اربع طواقي. ونضارات شمس كتيرة جدا يعني انا عندي مثلا حوالي تسع نضارات شمس لكل طقم تقريبا يعني نظارة تمشي معاه.